Zii déé loo kaa, baa déé loo kaa, taa déé loo kaa, nyi-a déé loo kaa, õõh déé loo kaa, déé ipini kaa, déé kaa.